<hesitation> Ny loko volomboasary dia tsy tiako satria aty izy io misy ambadika politika izay tsy dia ankasitrahako loatra. Ka ny tonga ao an-tsaiko voalohany izany rehefa mieritreritra loko volomboasary dia izay antoko politika izay.